<hesitation> digan bouré sadakha niane <hesitation> digan nthiré sadakha niane. Digan bouré nkha aye fofo bonondine xare fo ganagni sirone. An guére ko <hesitation> digan bouré fo ké bona. Fo ga na gni bone khade an guére ko ti fo siré, khare a kama nga na gni a moumanté nia gan ŋouré, an de fo sirou nko, a tine an danŋa uhun, an takha fo fouré koŋe an da. Kéyindé nkhadi silamakhou nda, an pété nga towo towo khare an lémé makhe diowo abada bada an gan lémé nkane khawanthian ka. A me faramporo, paske an lémé ké do ké nkéyindé ga na dome, a rante kéyindé ké tougandine anŋe, kha kota a kha ga ni raké ŋare a raye sére tane kane, a gni a me xawe a kane. hare séré ndi diota, diotakhou nga kha nakha, an da ga maslanŋe; an da ga <hesitation> sangane, an da ga soyine, digan thialakou ŋa kha nakha a ga féti kéyindé. Yérewourou yérewourakhou féti ni ké khabila ni ké khabila, yérewourakhou hadame rakhé niane. Paske rakhé niane fo siré nkono a yane fo bouré nkone. Makhe diowo an gan lakhé niane abada bada an ga nan lakhé ŋare, yérewourou ndiama nokho an ŋa kéyindine, an lémou nokho an ŋa kéyindine, an niakhé <hesitation> nokou an kéyindi. Yakhé nké nokou Angagna kéyindana ta o kou <hesitation> ogada kébé wori, anga kéyindi ya sou a gnokhou ŋa, fini ŋa fini angada kounko ta a gnokhou ŋa bono, nké yimé bana nké ma wori nthiarana a na ti hari nthia, nthiarana tougouni, tougouni ndé, i nati ké kati foulani ké ni ké khokhona gnakhé fé, guida gnakhé fé, a rémou nkhadi a bé gado kou sara no khorondi, o gana mamandi mokhossou, passki reme a lanta ganan an thiarna nkité hara gani nkiyé angata wakhada fi, anganta fo bouré débérini, angana fo bouré débéri a yana nkilou litini, khanta nkana dé. Paské ayatou i gana kéyindou kou béni koŋanda i ya mamana, a lanti saganiya an thiara gnani khi na mamana. An do diotoŋa domé wala ndo khawanthio ŋa domé kaké nokho anké nbané yani abada, an thiarana ngan kana, a yagounté gnana dé. Kéyindé fo bouré sou ga douna, finou koussou ga bono i bono do ti kéyindou kou rékhé gna, ando séré sou gana kéfi, kha gada mé mamandi mokhossou khaga guédia mokhossou makha diowo anga séré nkana, paski yogo a ga danga nthiarana, a dangui khirsé, angana ka hari khirssé yogo a tina, makhi ka dé angani ka sou i ni kéyindé mé tougandi naŋa. An ké nkhirssé a gnimé npakanguéni an takha yiléné digamé ké kéŋa an kourounou kéŋa passki, torounda mougou a gata a na makhi ka kéni léminan nthiré gna dé, kha gana gomou lémina nbouré, angada ka ta hara ganagni anda faba ga sakhé fabé, ké kiyé bé lenki i na nkana ma, ma ké bé gantaŋa har kébé gantaŋa angana ko séré nda, a gnaga dioŋa a kha ray fo koŋanda a na gni ké gnimé ntaŋa, an bé ga dioŋa kéyindé ké kono, a kha na fo bouré ya woutou, a na raŋa, ken po bouré kéta, a tokhé na tonkhanda nakha, kharantakha guémé. Ké gnani yérouwouroussou, anga lémé nkhorondi makha kéyindé toŋéye. Ka goumé sou anga nka nokho anga gnakhou nakha, anga lémou nakha imara ti méréyé <noise> siré gna kha makhi mara ti kéyindé, <hesitation> yérouwourou bé angada lémou nthiara, andi fatouma sara, andi khoumba sara, andi fenda sara aŋata an keŋa kéta a nokho a khoro, a li guili guila lémou nthioma anda rémé ké mara, méré mokho siré, rémé ké keunaŋa anta khawa anga rémé ké kana sara siré gna guenaŋa dé anta khawa anga rémé ké klana ana rémé ké ana tala ana kilou kéya tala litini. Rémé ké gana ri a khoro, a gna fo hari fo yimé na makha gnamakha. fo nakhaŋa mmakha kha, an khoumba ké anda penda ké a kha na ndémana kougna passki khoumba ké do fenda i nan payina anga téré mokho bé, anké nthioma i na gna fayini anga téré mokho bé, i gana npayi anga téréné mokho ké bé anta kéyindini, anta lagandini anta khassandini, i nan payina i kha khorono koundou gna, khintakha gnana kéyindana i kha méréné fabé ké kité gna. Khanké ngana gna wathia kagoumé ganaŋa angana guiri, a na lémounou nka, a na khirssou nka, a na gnakhou nka, séré béni, gana gna kéyindé gnagou ngui ragana a ndo kou ntakha guémé. Hara gana gna yougou khoré gna ganaŋa dé a gnana ka ké sou marana, anga kéyindina <hesitation> soro yogoni ganta kéyindé moula idantakha guémé i moména, angadi ka ta, i bakankhibarou ŋa. Kéyindé a féti fo siré, khirsé wo, léminé wo, makhagna kéyindana, makha gna lakhara nbouré, khawanthio nakha, angana gna khawanthio nakha anga kéyindini, ando soro lanta guémé, ando bané gana guémoussou ando koutou kou nta guémé walassou na ŋara, khirssé gna naŋa i ranta nkata, i ranta nkana khan kéyindina, i na ŋala, péski i tina angada lakhé ŋara sou a ni kana. Léminé kha bé ga ka ké nokho a kha a sarana na gongona anati makha kigné ké khirssé angana kignéyi ani nkhalé kona a nan khalé nko. intakha douŋéné kéyindé ké, ina khirssé ké ké ŋara ti khirssakhou kha léminé gana gna koundou an pankhé ngobona, an baka khadi, yéli yougo gna geunaŋa, a lini yékhiya an thiarana ké gagna mokho bé a ga yékhi a i lantakha khalé nkono anké gnakhada nthiarana ké ya baté wathia, ina nké ŋala angana séré bé ka kama laganda, kama nankata wala ndana mé kigna nokhou bouré paski yérouwourou foféti kéyindé kéngagnasara nposso sou, awa foulé sourakhé banbara, kéyindé nké yérouwourou npofé, séré makha kofou dou makha.